أنا أفضل أكون عالم مشهورا لأن العلماء لهم تأثير كبير في تحسين حياة الناس وتغيير العالم للأفضل. الأفكار والأكتشافات اللي يقدمها العلماء ممكن تغير مجرى التاريخ سواء في الطب أو التكنولوجيا أو البيئة. يكون عندك فرصة لحل مشاكل كبيرة ومساعدة للبشرية بشكل عملي. أما الفنان مع أنه له تأثير قوي خصوصا في مجال الفن والموسيقى. لكن تأثيره غالبا يكون أكثر شخصي, عاطفي.